Ucí unkoo unuk mëmpurir pëcúukanan bëcúukan bajínal mëbiţe mëyëlan kafáak opital kecúukan dël. Bëcúukan bajínal wun purir pëcí dí pënţaţ pëñalal pun eyito mëmangu bëlund këdu capan këdu dúuwëran mëloŋ këdu dáan mëloŋ <hesitation> këdu ñawa mëloŋ. Mënto mëlaj kací ná mëlaj mëloot mun mëmpurir pëcapan kadu ndáan. Uwala këkëmbërën mëlaj ná kadu dáan.